المؤسسة الخيرية اللي ندعمها هي حضن اليتيم في جفصة، خاطرها تهتم بالصغار اليتمي اللي ما عندهمش عائلة وتوفر لهم على الأقل حاجة بسيطة، لبستهم وقرايتهم، باش يكونوا كيفهم كيف الصغار الآخرين، على الأقل في الجانب المادي معناتها، الوضع ياسر خايب، الوضع الإقتصادي في البلاد ياسر خايب، وهذه كجمعية تعاون على رعاية الأيتام، وبالتالي نحبها وندعمها.